Ɛɛ, a de la nsaa zugu n de e ti solemiisi maalɛ e ti a tuna me la bugum was. E tuna se'em de la la de la zɛma'asa woo ba de kamantoosi wa, ba de la nanzu'usi who, ba de la kariyɛɛna wo, ba de la ki wo, na de la sikaam wo, fu wan iŋɛ se'em de la, fu wa dikɛ ba fu boti GU ɛrege bii fu nɛɛm se'em dikɛ iŋɛ a puan. A tari la alaa gee tara a liŋa gee nya tara nyɛna. Ti fu san dikɛ dia wa iŋɛ a puan, fu ni vugele me suŋa la wan iŋɛ se'em ti a san nɛɛna, koo ɛrigera ba kan ka'asa. Fu nya san vugele lebese ba'asɛ ti fu nya di'e bugum basɛ. <hesitation> bilenda wa n ani se'em de la fu wan di'e bugum wa basɛ la, aayi a koo vileŋera me ti a nyɛna la ko nɛɛna baa ɛrigera fu boti fu nɛɛm bee fu ɛrige sɛla la n ani se'em n bala. Ba tari urɔba mɛ gee tara alaa mi.